Pues xic sajiür niüng sajlüc socol manchiüque wüx sanarang najngow ajnguiey sanatac copar para majüng tiül cuej niw y sajiür cuchüjmüy cuchüxmy tarrap manchiüque iey par majüng tiül cuej ticüy y pues xic saaguw xowayey pues pa narang tiül cuej xowayey cueajanoc nadam tarrapmanchiüque panayac tiül xowayey cuej narang süet i at socol manchiüque ajgiey sajündiüm najiür tawan nadam panatac copar narang tiül xowayéy cuej par üetearan y ajlüc más cuchüjmuy para merang cuej ticüy y ajlüc más nadam socol manchiüc ndarraran manchiüc pues pa merang tiül cuej alonocuej merang tiül chaw merang tiül cuej xowayey mixing tiül minitiül mi cuej más nadam socol manchiüque maj lombon alndom meipex tiül minitiül majün alndom merang cuejxowai queminajngow xowayey para xowayey cuejnoc tiümp majüng meáwan miác üx biüm meáwan cuej eáwaneres xic sajiür nadam cuchamuy namix más namix más nadam más. Meáwan clasque xic sajiür par motam ngǘnan cuej casión pues ajgüych natac opar oajguiün oajgüy temixowayey nadam iquial temepicüy pues más güx mun socol manchiüque ymecuej anocüet teanocaj mopan pues ajlüc tarrap manchiüc qua ey pajün tiül cuejniw ndoj pues andiüm mejiür xowayey cuej cosa de parmajün it pues nde meáwan guiey najnej mejiür ndǘjban piwün ajgüy ngün potamb inotan anoc oajgüy owajguiün piriüj tiül ngün pitac opar pues ajgiey mejiür meáwan guiey najnej.